Muna ise kukpo nwā kɔ̄ mɛ nk taba nini kisi mɛ nɛ, inɔ kɛ, ɔdɔluve ki a duma ba vɔ kir rakumi nɛ. Inɔ ɔdɔluve nɛ a dɛ kukpo dɛ, gugbɛ drɔlɔlɔ, inɔ kɛ faa nɛ kuma kpoo kan agaakɛ shi na. Icɛ kɔ̄ n ninoo nɛ, n ninoo lukpɛ apɔ̄ a latsaa, latsa ka du ku-kukwe sila nɛ. Isa lo kɔ̄ nna latsa ki na nini ɔ-ɔdɔluve nɛ aizi isi luve drɔɔlɔ lɔ, isi kugbɛ drɔɔlɔlɔ ka izi ka di tā agitā, kuba kin ādāluve ki la ninoo kuba di yaka la ɔka kɔ̄ nyɛɛ nɛ, inɔ kɛ. Soo icɛ kɔ̄ n pɛ ɔdɔluve nɛ nɛ nɛɛ kɛ nɛ na.